Ɛkʋyɛ ɔyɛ mʋa ayɛfɩ kɔnatɛ ɔvɔ kɛla, mɛ yedoli la yedoli, ɔyɛ kesiyɛ tɛɛ, bisʋ mʋ anidi ayʋ ɛsɛmɩɛ la ɔvali ʋvali la ɔkekele ɔbui xamɛ, xamɛ, xamɛ, oekele, diabet, oekele tasiɔ, asm nʋ walɩ, ayʋ, kote, lafa, ɛkayɛyi la mɛ yamixla, yamʋ, alɛbakɩ yevo kuya nɛtu aa, omoli lakafɔnɛdzi kedzi ʋmoli kɔnatɛ, ɔvɔ kela mɛkɛ yɔ ɛzo ayɛ ɛzo kɔnatɛ, ɔvɔ kela kɛyɛ veyi tala nanʋsʋe ta mɛ idetsi ɔkpɔla ɔfɔla nakpɔ edidetsi abʋɛyɛ mɛ adʋ ɔ wotoble asuɛyɛ mɛ adʋ gboma abʋɛyɛ mɛ adʋ <hesitation> ɛkʋɛdɩ afɔnawʋ ʋlɩwlɩ amɛ ba ezoɛ dunɩ edue dʋ ɔtabi afɔ naka ɔvlɔ kalʋ nɛtʋ akɔvlɔ famy kawixla wamʋ tatɛkʋɛ bʋakɛdɩɛ ayɛ kɔna tɔvɔ kɛla mɛkɛyɔ ɛdɩ kɛyɛ tala nanʋsʋɛ.